Ko ɗun wanni ma hannde, daga bimbi mi ndaara laawol maa, a wurtoyaaki nyamunda mbottari maaɗa, ndaaru fa haa ndu fewi. Use ni ɗustu ko woni dow hore maa. A nani ko!.